<hesitation> איך ווייס נישט כ'קען נישט טראכטן פון א עסן וואס איך ווייס נישט ווי אזוי צו קאכן, איך מיין אז יעדע עסן איז די זעלבע זאך מ'קען עס אריינלייגן אין א בעקעלע אנפילן מיט וואסער און ס'קאכט זיך אויף אדער אויב מ'באקט עס לייגט מען עס אריין אין די אווען, און... ס'באקט זיך, <hesitation> ע <hesitation> אויב ס'איז דא עפעס שווערע וואס כ'וואלט געקענט טוהן קען איך נישט טראכטן פון עפעס.